ریفرجریٹر ایک ایسی چیز ہے جو کھانے کی چیزاں کو ٹھنڈا رکھتی۔ وہ پورے ٹھنڈے رہتے اور اپن مست زیادہ دنوں تک کھانوں کو پریزرو کر کے رکھ سکتے۔ بس فریج کیسا ہے بولتے، ایک چھوٹی ایسی بھی بول سکتے اپن۔ ایسی انسانوں کو ٹھنڈا رکھتی، فریج کھانے کی چیزوں کو ٹھنڈا رکھتی۔ سمپل بولے تو، فریج کے اندر ہوا کو پاس کر کے وہ ہوا کو ٹھنڈا کر دی۔ اسی لیے کیا ہے فریج کو اپن کبھی کو آڑا نہیں کرنا بولتے، کولنٹ لیک ہو جاتا بولتے۔